من الذكريات الي بحبها جدا و المحفوظة في ذاكرتي لغاية دلوقتى لانها هي بتتكرر كل سنه لغاية دلوقتى معكننا كبرنا خلاص بس أبونا محافظة عليها ان هو لازم مل سنه يطلعنا مصيف علشان نغيرو جو ونشوف ناس جديده ونتعرف على بيئات جديده ، ف هو محافظ على الحته دي وأنا بحبها فيه الصراحه